قد نقرا شي كتاب ولا نتفرج في شي فيلم، ولا نتصنت لشي بودكاست، هادشي غادي يخليني ندوز الوقت بلا مانحس بيه، وفي نفس الوقت غادي نستغلو باش نتعلم شي حاجة جديدة، ولا نقرا شي حاجة جديدة، ولا نتفرج فشي حاجة لي ممتعة